كيف أحظر كيكة بسيطة، أول شي مكوناتها كوب دقيق، كوب سكر ،كوب زبدة ،بيظتين، كوب حليب ، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة فانيليا، ورشة ملح ،نخلط المكونات هذي كلها مع بعظ ،ونحطها في الوعاء ،ونحطها بالفرم على درجة مئة وثمانين درجة مئوية ،وبكذا ننتظر خمستاشر دقيقة ،وكذا بنحصل على أسهل كيكة بسيطة، وبالعافية.